Mi wawan mi jogo numfashi e kine am e leydi ndiyam maayo ba minti go. To salaake non mi annda ko tokkoyta gaɗa. Minti goo hecci taagu joɗo wala numfashi.